نشرب في النهار خمس كيسان او في السيمانة عادة هاكاك ممكن توصل <hesitation> خمسة و لا ستة يوطرو تاع ما.